لعبتي المفظلة هي لعبة الطائرة ايي- لأن اني من جنت صغيرة و بالمدرسة جنت كلش اي اعرف العبها و جنت احد المتفوقين بهذي اللعبة.